انا بالنسبا ليا أنا أفضل إني نخدم خدما نحبها و حتي الراتب متاعها مهياش اللي كال تقول واو, ومهياش طايرا, على إني نخدم خدما, راتبها طاير, وأنا منحبهاش, خاطر فالآخر خدما باش تقدم حاجا لازمك تبدع فيها, إذاً نحياها من يديم, كم ليك باش تقدم فيها أحسن ما عندك, زيد عليش معناها.